الله أفضل أكون عالق على جزيرة بمفردي غير مع العدو ممكن تكون الأجواء متوترة ومزعجة أما إذا كنت وحدي أقدر أركز على البقاء والتفكير بحل الموقف كمان ممكن أستغل الوقت في التأمل أو اكتشاف الجزيرة لكن مع العدو <hesitation> لا لا يمكنك ان تاخذ راحة.